إذا كنت نرجع بالزمن في أي وقت <hesitation> شاتيه، نروح <hesitation> للزمن نتع الأندلس. ملي كانت الأندلس <hesitation> بلاد قوية، نشوف <hesitation> العمارات تاوعها، نشوف المباني تاوعها <hesitation> المزخرفة والجميلة. ندور في شوارع تاعهت نعيش حياتهم، لأن حياتهم كانت مليئة بالبذخ، ومليئة ورائعة، وحياة مستوى معيشي <hesitation> جميل جدا.